Injo ri tamparanga <hesitation> biasa na injo ku utte injo <hesitation> biasa tala ji injo gassing juku ku utte <hesitation> biasa injo riek ku utte <hesitation> kombeng, <hesitation> riek injo ku utte injo <hesitation> doang riek to ku utte biri-biri <hesitation> lasoata <hesitation> kalengkere biasa to injo nguttea bintoeng warna gahu ri tamparanga <hesitation> punna asenganu ki injo nakua taua akboja ki anu <hesitation> kima ku kua mo apa dikua kima <hesitation> pas ku utte ternyata biri-biri, <hesitation> biri-biri tokji pale <hesitation> punna maeng injo angnganu anguttea <hesitation> cumi <hesitation> biasa injo riek todo anunna ku kua nakke anre ruku ri tamparanga ternyata riek tokja ruku' iyanjo pakrakki na biasa kunjo biri-biria akrakki to i kunjo-unjo ri anua juku-juku a kinjo-njo <hesitation> biasana pole injo <hesitation> punna <hesitation> nganua ku kua nakke kunjo toji ri tamparanga riek juku <hesitation> riek e kombeng ternyata injo ri anua injo dikaloroa <hesitation> nu kukuarek juku ji attallasa kinjo <hesitation> nu riek to buajanna riek to injo ku utte doang na biasa taua punna a nang jakkala i anu <hesitation> juku biasa to nguppa to injo-injo doang <hesitation> biasa kombeng <hesitation> biasa injo nguppa to i biasa aklolo injo mange ulara iya ka biasa a rampikna anua do rampikna <hesitation> kokoa